Shirinlik tayyorlashda ishlatiladigan sintetik mahsulotlarni kamaytirish orqali uni mazaliroq qilgan holatda sogʻlom qilsa boʻladi, shu orqali turli xil organizmga zararli moddalardan voz kechsak bo'ladi.